Krokodilliq ummi perädüsuuri lakju lõugõ pikki ja terävide hambidõgaq pruukvaq loomuligult saagi püüdmises ja ärq süümises. Peris suuri eläjit ka ründäseq ja kisvaq lahki hambidõgaq.